E mi huwa kuugal ngal mi yiɗi amma a ceede famare, e mi huwa kuugal ngal mi yiɗa e ceede ɗuɗɗe ɗeye ɓuri. Igga mi huwa kuugal ngal min yiɗi e dow ceede famare, ngam min yiɗi kuugal ngal, to bo mi yiɗi kugaal ngal ceede jinnayi yam, mi jinnatako e ceede ɗe mi heɓaata ñgam mi yiɗi kuugal ngal sanne.